الاحترام الاحترام ، الاحترام بيعمل حب و مودة و قرب و كل حاجه ، طول ما الشخص محترم حرفياً بيخليك تتعامل معاه حرفياً بكل مودة الدنيا ، حرفياً يعني والاحترام ديتي شئ راقي جداً و سامي جداً ، واقليه من الناس الي بتقدر تمشي بالاحترام ديتي في كل حياتها و في كل حاجه بتعملها مش بس حاجه معينه